ña kuu kui´i ti íya yóo ra kò´o kontu ntúvari ka síasi ntiu ñuu ntiu kontuvari tyi ñaa siintiu takui sintiu ntevixi sintiu kontuvá´ri ña kasintiu tá ñaa ti síasintiu lu ku tikua´aha tikua´a ha´ra kuantiu sintiuri ña-m yavi ra kisiantiu ra tantiu ri ini ve´e taa nantíí tá yoko ntuva inintiu sa kuantiu kintiu iri ha ñaa sakuíi ra síasini ra ntaityi lu nú ña ityi yu ntaityini ra ña tikua´a íyaka ra sá kosiasi ntuvantiu ri síasiri ta kúu yu ta ka´yu ta ra ika sitiunri tyuayu ñaa ntuxi ñuñu tyayu núu ri tyayu ni ra sa´ra sí a tyáyu lu nahua tyáyu ká nu+a ra sii ra sa´ra ña ñá kú tikua´a íya ka ra ti síasintiu lu kee nùù ntaa´ku ni ta yaa kantu xintiki ya´ra ika ni tyantiulu ri síasintiu sántiulu taku takuatyi ra sátyilu takui síi tyi satyi tyatyí ña vixi tyatyí ra ntuu vixira rá kuantyí ntaka tyi núu ña ku ñaa ñá sakusía yu´va ha´ra ika´ra ntuvisira sii ná riso ñaku mii ra kò´o ntuá ña íya ka síasi tyi ta tyi síanuu yora íyaate só´a nùù ine ra kò´o kò´o ña íya ntuva ha sía ta´ni yu kasi